<hesitation> Fomba fampiasagna masinina fagnasana lasiety ndraiky ai, izy kô ai vita vazaha ai, de mande courant izy, de agnatigny akô ai misy plasena lasiety, placena ranontsavony de fa misy rano kôa akao de juste kitihina fôgna le bouton mampande ananjy igny de tonga miporitsitra le rano akao de manadio anle lasiety jiaby de kô fa madio lasiety de aboaka avy akô.